Ny fitaova fitsapa metaly da tsy ino fa fitaova raiky manara-maso ary mitady ny zavatsy vita amin'ny vy amin'ny alalan'ny famantara ny magnetisma na ny fanelanelanina ny toetra.